जानवरन पे परिक्षण करना एक बहुत बड़ो मुद्दा हैंगे। जिसे लाने नैतिकता के बहुत पहलू हैंवे। कई लोग मानत हैं कि जानवरन पे परिक्षण करवो गलत है। कायकि उने दर्द भी होत हैं और उने भी अधिकार हैं कि उने भी एक अच्छी जिंदगी मिले। जानवरन पे परिक्षण पे उने कई बार तो दर्द होत हैं और कई बार तो उनकी मौत भी हो जात है। दुसरी बात आजकल तो विज्ञान भी एतनो आगे बढ़ गओ हैं जैसे कि कॉम्प्यूटर, मॉडल और सेल कल्चर। जिनसे जानवरन पे निर्भरता कम की जा सकत है। लेकिन कच्छु लोग तो कहत हैं कि जानवरन पे परिक्षण करना बहुत जरुरी है। खास तौर पे इंसानन की बीमारी के इलाज में। उदाहरण पे देखे तो जैसे पोलियो, कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में जानवरन पे में बहुत मदद मिलत है। वैज्ञानिक काम कैसे हुई अगर जानवरन पे परिक्षण नहीं हुई। तो इस मुद्दे पे सही राय बनाना ठीक नहीं है। पर ये जरुरी है कि अगर जानवर पे परिक्षण किया जाए। तो के दर्द कम से कम हो। और केवल तब हो जब दुसरा कोई तरीका न हो।